Pos ain muchus animalis que rustrin embaxu tierra. Los topus sonin delos que más se sabi, tamién las melucas, los perrus dela plaera o los suricatus. Los topus es lo más corrienti de vel, enque lo que más vemus sonin los sus hochis. Güenu, i las melucas tamién, que quandu çachamus el güertu salin parriba i essu es señal que la tierra es güena i que pueis prantal pallí qualisquiá cosa que sal palantri.